Yani mru ikifwa kana ikuheshimu kiba mru ikuheshimu kole mru aya akuheshimie kindokicha hata kole akuviwa kindo kivichwa na mru itikana na heshima iya aure kuafo. Ni ngumu thana mru iirikia ku iyee airie kui lakini haghire mru ungi ukufurie ukavira kindo achiihira kui iyee ha iho ni keni kabitha, hata kama akurora ku mru ungi akufurie kukiu uave petha. Nimfurie lakini ukanikore petha tikathia ku urafiki uenu uthiririe ho lakini kolw hata kuraura petha, mru akuheshimu du kuyokyo.